Kene kaner nyingu kene <noise> a a gefe wukunge ka nyingi kone lele dini lallai ba da dai dingin cha? hankaliyo du yir tu danga gangu yey tenu wei du lokoci pu wunu a no neru kingi ya yiri kalanoi lokoci nor kasiyu nor bu nor kasan nere kalanuwei kene nyindi yey tum yanda ku ner pongo yi tonou neru hing yoh pongo yitonoh digin yoh dohaka yo kwaranga no bu ya poyangi wa ai nihi nyinga kene. dina makwe nobo kunga ka bengai yi kene ba ba sinsendi wei engu puwa yitonoh dingin pina ba nyinga nobwi ahin kali ba bah a bango punou din pine nyinka yagu dangani pnai. Toh tu dina kene nuindiyo tum yi tono. saannan ner wukin yika ka nyingi kene ya le ba juku nuwa yoh yi kene kulan si worongu yi gusurugi alma nor che kin ner wei kene kama sui maya kwe lallai ner wei kene lallai kama nu yir tu ni nayangi suwane burmai jukumni ner won yi kene kano wun chugu twi yi hen tum manua win yi ba tena yi ken tum manua kin yi ba tena woh wane kama su wane wil ma ko ka worongu har ma chedo min yato yiri kama nu kin nou teni yiri yi tum bur yoh kene dinu ner yikinge tuki danhaka kundi youh ko kuwa deg deg yoh a chudu nuwai neru kingi kam ka nyingi masona mun lele a nyinga kene pumnuai puwe neri yi ma ya ningu dangandi ma mun pu wei mono ya neru king ma dingin yoh nyinga yamba ba yam in yoh lallai to tuidina ken dei ken dini ner. Dini na kanero diya amfani kene din nere pongon nur mba nuwa wa kene din nere har ba ji bogon yon dun yoh chuata kenyey di youh ainihi yi tano dwi to tu kene dini sa'an kene nan ya nyndi su yo pon ner yi tonola yanda ku moh- moh juku gauru mai twi yanda kendi pomunuwei yi tonah kama ponyanda koh ainihi ma kasugu ma nyinga lau yambau yi kene to ma bawe wel kene a jukumun noh sa'an nan neru kin yoh yatu biki yey che law yambau a ainihin pima ya yoh kasugu yo niyanga kendi yo kuranga har ka kwe bagon yoh yih tonoh ma ba chedo doya du yo kingai yo kasi bagon yoh wih ba de doyodi ba ba nyim ni yo munah dayoyi a worongu a riyon puw kapunai a worongu tenegu tu to koh dama yoh kasi yi gangu yeiy a worongu a riyongu nuwaw sa'an nan neru kingi yoh. Ko kama nui yitu bag yu no ondu tengu ma nuwei nera a tenah toh tu dina keni ainihi kene demoh nuwa bukunga yi tonoh nobukunga don yoh yuh ainihi kene demana pum a yitonoh hen din ner yalgiu ken din ner yoh neru yi kwei ken din neru yoh neru yi chedon nuwa ken dini ner duk komai giman kicha kaner yi kener kemi koh gaba ki daya a ba chedomna to tu dina kene, toti dina kene dimo nwei.